Roca gia ge ngone oro ake koroho se sabong rasi, rai ngone sohobo gia toma ake rasi sobaca sabong toma gia, rai rasi ngone pesa ake ma koroho ge toma gia la sabong ma gabu ena ge ene koroho toma ngone ma gia gena rai rasi ngone oro dapa ma koroho rimoi la paca gia la gia hotu.